A <hesitation> iaho sy mpanondraka an'io fambolia fambolia io zany fa efa e, e raha nomeny alasaky Zagnahary avao manondrake anazy.